هناك بعض النقاط التاريخ لها تاريخ طويل مع تأثير الفلسفات الفنون تشمل الخط والرسم المأكولات مطبخ متنوع مثل النودلز الأعياد عيد الربيع من أهم الأعياد اللغة الصينية ما ندرين هي الأكثر.